Fitovisan̈a ndraiky vônaloan̈y zen̈y tsisy an̈abo tsisy amban̈y avy eo mitovy zen̈y, mitovy lanja karàha ohatra oe an̈ao mibalansy raha zen̈y, de miran̈a balansy irô tsisy raiky an̈abo ndraiky an̈abo amban̈y.